So tawi aɗa yiɗi waɗde yeewtere, tawa ko yimɓe heewɓe keɗoto ma, a hebloto no feewi. Gannda yimɓe ɓe ko ɓe ngoni, ko ɓe njiɗi. Ni woni mbaasaa ulde, kaala ko potɗa haalde, kaala ko ɓe njiɗi nande. Aɗa ndaara ga, aɗa ndaar to. Wotaa huccit tan e neɗɗo gooto malla bannge gooto. A waɗan feere mbele moni fof sikka ko kañum ngonɗa e haaldude.